Kur mendoj për të enjten, më vjen në mendje pothuajse përfundimi i javës së ftigën. Është një ditë kur ndihem se jam në rrugën e duhur me objektivat e mia dhe filloj të planifikoj fundjavën, gjë që sjell një ndjenjë pritjeje.